Reto aby moa ñy karazam-pinga misy an-dakoziny añy: -Misy ñy finga fihinana, -Misy ñy finga fasia salady, -Misy ñy finga fiketreha, -Misy ñy finga fanaova patisiera, -Misy ñy finga fasia vera -Misy koa ñy finga fasia voan-kazo, -Misy ñy finga fasia sambôsa manahaky ñy sandoitsy ñy pizza.